जुस एभी हामे खाणो खौं तो कुनी तो इसे हो खुं पेट भर किरी तो खाये कोरु खाना। ओर का फाइदा ते टुक खाणो खाई कोरी जब सो शारीरिक नु लागलो। दैट हमेसा कम पॉडनी रक्खनी तब लागों सो सरीरेोंक।